الرياضة التي أجيدها هي كرة القدم، أحب ألعبها مع الأصدقاء سواء في الحي أو في الملعب، كمان أحب أتابع المباريات وأشجع فريقي المفضل الرياضة تخلي لي طاقة، <hesitation> وتجمعني مع ناس كثير، وهذا شئ ممتع ممتع للغاية بالنسبة لي.